Ɖeka, eve, ame tɔ, ame ne, amatõ, amadẽ, amãdrẽ, ame nyi, ame nyiɖe, amewó, wiɖekɛ, wive, witɔ, wine, wiatõ, wiadẽ, wiãdrẽ, winyi, winyiɖe, esu wui, wuivɔɖeɖa, wivɔve, wivɔtõ, wivɔne, wivɔtõ, wivɔadẽ, wivɔãdrẽ, wivɔnyi, wivɔ nyiɖe, e gban, gbanvɔ ɖeka, gbanvɔ ve, gbanvɔ tɔ, gbanvɔ ne, gbanvɔ atõ, gbanvɔ adẽ, gbanvɔ ãdrẽ, gbanvɔ nyi, gbanvɔ nyiɖe, eka, kave ɖeke, kave ve, kave tɔ, kave ne, kave atõ, kave adẽ, kave ãdrẽ, kave nyi, kave ashiɖekɛ, katsi wó, katsi woɖekɛ, katsi wive, katsi witɔ, katsi wo- ne, katsi wiatõ, katsi wiadẽ, katsi wiãdrẽ, katsi winyi, katsi winyiɖe, kaku takpo, takpo tsi ɖeka, eve, etɔ, ene, atõ, adẽ, ãdrẽ, enyi, wiɖe, ewo, wiɖekɛ, wive, witɔ. eka, takpo tsi wó, katakpo tsiwo ɖeke,, katakpo tsi wo ve, katakpo tsi wo tɔ, katakpo tsi wo ne, katakpo tsi woatõ, ata- katakpo tsi woadẽ, katakpo tsi woãdrẽ, katakpo tsi wo nyi, ɔka, katakpo tsi wo nyiɖe, ɔka ve, kave ku ɖeka, kave ku ve, kave tsi tɔ, kave tsi ne, kave tsi atõ, tsi adẽ, kave tsi ãdrẽ, kave tsi nyi, kave tsi nyiɖe, katsi wo, katsi woɖekɛ, katsi wove, witɔ, katsi wine, katsi atõ, katsi wiadẽ, katsi wiãdrẽ, katsi winyi, katsi winyiɖe, kave tsi wo, kave tsi woɖeke, kave tsi woeve, kave tsi wotɔ, kave tsi wonye, kave tsi woatõ, kave tsi woadẽ, kave tsi woãdrẽ, kave tsi wonyi, kave tsi wonyi de 100 ewɔ alɔfa ɖeka ema lo.